شوف لو عندي الخيار أكيد بختار البيتزا راح تسألني ليش راح أجولك البيتزا أكلة في كل الأوقات وكمان ممكن أظيف عليها أي شيء أحبه، الآيس كريم أيوة حلو بس مو لكل وجت يعني ما راح يشبعني لكن البيتزا بتشبع، الآيس كريم يعني تحلاية مو أكل.